الطريقة التي يمكن لأصدقائي ان يصفوني بها للآخرين هي ربما يقولون أنه انسان منضبط, انسان صديق صديق وفي يحب عمله, يقوم بعمله باتقان انسان مرح يحب الأصدقاء و يحب العائلة يمكن أن تعتمد عليه في حالة احتياجك له و لا يدخر أي مجهود لكي يساعدك و ربما يقولون أنه متنرفز بعض الشيء و هذا طبيعي في كل انسان.